L'art a le persun-e a pöl fe ëmparé che <hesitation> vardand ën dipinto a s'pölu capise tante coze e pöi anche la la decurasiun e l'abeliment di munüment e pöi dopu a i sun anche tante mostre artistiche ëndua che ün a pöl andé vei e magara pìé spunto për fe ün dizegn